Okay na mauri lalonai, lause nalalom beh, bema mauri namona tauram baita mauri laia neganai, iteda vaira- vairai erakam taudia mas, gau maorodia bae kara. Tamas baita heduru heni baita gaukara hebou, baita helalokau heni, bona, hari, ruma- <hesitation> ruma ea- ea heauam tauna ese mas, ena, hereva lalonai mas maino baine mia, bona mas, bona, hanua lalonai mas, bait- gaukara hebou, gau badana beh gaukara hebou. Io so na gaukara hebou lalonai, etan baita hel- baita, noho namo behavaram. Heiri heiri lasi, badubadu dan ma lasi, henao enao, bona no koikoi mauridia dan ma lasi. Na tada, tana taunimanima badadia ese ena, koikoi mauridia emauri laiam dainai, hitolo ahuna na heina, hanua taudia seh madi, hisina eaniam. Na dainai, tada, tauma badadia ofes badadiai ehelaim mas, idia ma- idia ma, Unu gabu ma, bae itaia namo namo. Idia na sibodia edia o- daka, sibodia, edia lalohadai bona, edia- edia urai gau ekaram dainai, hanua taudia madi, hisindi- hiside ani. Bema, kara maoron- maorona bema, bek- baita, baita mauri laia neganai, tana ni gau- ini, lalo hisisi bona ini- ini hegonu bona ini dak- ini daka iboudai basta- basta mamidiam. Na dainai da, toh, lause nalaloam beh, ita eda taunimanima badadia. Ni, kantri <hesitation> tada png, eheauam taudia, idia mas edia gaukara korikoridia bae ekara. <noise> daka, namo- taunimanima edia namo bona, eda kantri, ena namo dainai. Toh idia bema, sibodia edia, ura bea hegeregeream neganai ta taunimanima madi, baita mase masem, hisi baita anim, baita gorerem, bana tada hospele asi muramurana, O, gau davadia babada, o unu bana. Na dainai da, lause nalalom beh, na mauri namna bema tauram baita mauri laia neganai, ta iboudai mas, baita gaukara hebou.